Ña kua'anchi kala'nchi tia'a chixi, kee ya'a lo na <hesitation> arbolito kee, aju kee, kala'anchi tia'a chinana loko, chinana kue'e <hesitation> chɨjɨ, <noise> kua'anchi kala'anchi na na kuu yetuxi yee ajnu ye tia'a.